I ye a loŋ mandinko hani nmaŋ wo fo, nbee ye wo moyi le. Iyoo bari duŋ mandinkoo fanaŋ koolaa, faransi kaŋo ka fo jee le, bayiri nna dindiŋolu mu eleewoo ti le nte faŋo mu karandirilaa ti. Iyoo wo fanaa koolaa, moolu diŋolu bi jee le minnu ye a loŋ i taata oo noori i naata i ka suruwaa kaŋo fo, haa. Wolu, aniŋ minnu, aniŋ, hani nmaŋ i konto fo i ňe, i ye moo luulu sii le fo wooro., haa